Ah, jna ni kuu tilu ye iyo ve'e, a-a na ni kuu china, china xi kile kuidadoi ve'e, kile kuidadoi chon, kile kuidadoi chiva, kile kuidadoi chikaxi, tilu xi ndala ndói ve'e, jnɨi jnɨñɨ, jnɨi taka chitií ye kuyajnii ve'e, ña layaai ye lo kutui ve'e, na ye ñe'niña'ai, te tilu xi nda'ii, china xi ijñai, lujua ni kuu.